Boina. Amana magit, nina iau mainge ba, iau mainge <hesitation> aumana magit tara balana- balanagunan ba tara uma, ni iau mainge pi na ien ia. <hesitation> A paupau magit nina i tara store nam bula iau mainge pi na ian ia but, ta umana mongoro na magit ni tara store kir iau mainge pi na ian ia tago, kir ina <hesitation> boina kaugu nilau. Iau, iau gire dari bea mana magit tara uma, ia ra mana bona magit aira mana palapakai dat pi na boina kada nilaun, na boina pake, dat tana.